الفن هو تعبير ابداعي يعبر عن الخيال والمشاعر الانسانية وعادة ما يرتبط بالتجارب الشخصية <hesitation> والعواطف الالات قدر على انتاج اعمال فنية <hesitation> بواسطة البرمجة والخوارزميات بس الجانب الابداعي الابداعي والتفاعل الانساني دايماً يكون خاص بالفن البشري.